mɛ'a nunɛ ubɛ zun fleur ranɛ a boni ubɛ zun fleur nɛ'a boni mɛ in oni zun oro han feur ra cruru mi bini a couleur ra um manɛ ahan bɛ bua'a mɛ fleur ere onni mibin'a besina ma tete oro une rose la rose je ne sais pas ani a vɛwe yɛsi awe nɛni rose mɛni vɛweso onni se ma tete <hesitation> o arc-en-ciel yan couleur ra cruru mimi mibin be mua mibin be jonɛ mibin be badu'o mibin <hesitation> bleu yan mibin mu cruru mibin ho dan yamu couleur yan mibin um obɛ mare